Ainain senen ai nain salasa ai nain rabu ai nain kamis ai naina jama'a ai nain sabtu ai naina aha ai pu hari senen nahu ra lao ku nggawi <noise> ato madar lao ku nggawi aka tolo lao nggawi uta karisa ade weki mu tolum lao nggawi lao ngari waumu koli ampom malao nggawi lao nggawi ai jam tolu dula jam lima aima mbia dula kai di uma maru sanawa tuwali kai hari kamis <noise> lao aka tolo lao hui fare lao hui fare dae terusi mbali wali aka uma nggori hui fare dae hari rabu tu kai ka uma lao bantu bantu doum tua bantu ma bantu ma lao lai oi aka temba dula kai lao lai oi lao lao wali awa ombo lao lai sia bantu bantu wali dae dula wali kai ka uma dula sanawa kai maru maru sanawa delu'ura ainain hari rabu ade ainain hari rabu lao lampa lampa labo lenga doho ari kalaki lao sampela lao tio dou siwe Wati wara edam dou siwe ama mbia ede lao wali ari kalaki la ari sampe ari amahami lao tio bakso lao lampa lampa weki mu liman eda mu siwe ma ngaha baso lao ngaha raka ba nami wekim ede cola wea ba nami dou siwe sabua di lepi kancore ba weki nami terus dou siwe lao rai ba wati ca'u na aka nami wekim aka de nami dula mbali ka uma dula mbali sanawa di fiki au di rawi kai nais maru sanawa kai ade ainain ede tu'u wali kaira hari kamis lao lampa rero lao lampa lampa mpa'a karai honda mpa karai ele ncai bou lao tio dou ma lampa lampa lao kai ele ncai bou edamu dou ma ndiha ma lampa lampa labo sa'at ede eda mu piti saratu riwu weki mu tolu mu honda dua mbua nami sabua gande dua honda sabua gande kesen eda piti saratu aka ncai nami bage tolu dula wali kaim nami cengga piti saratu ede ru'u weli kai pangaha raka kaiba waktu nami weli pangaha ngaha sama wekim tolum sama sama meci angi rewo sama rakab ede dula cua dula kai ka uma waura nggori di ngaha Mbali sanawa wali aka uma tu'u wali kai aka uma lampa wali kai di ai nain hari jum'at hari jum'at tu'u sidi ndeu tu'u sidi ndeu bantu bantu karaso sigi ru'u ru'u sadia kai doum sabea jama'a rakaba waktu sambea jama'a weki nami tolun lampa sama lao ka sigi lao sambea jama'a lao sambea jama'a kade'e dou ma kotba raka ba singkat kai cerita dula kai sambea jama'a nami lampa lampa wali kai sai aka uma monca ari kalaki lampa lampa weki mu tolu ncaumpa wati wara dou di tamba wekim eda pa ntuwu labo lampa lampa ka uma monca tio dou ma amba uta mbeca uta mbeca ede uta mbeca ra ca'u ngaha nami wekim tolu ru'u kacampo kai aka oha loak ra caru ngaha raka kai ba mbia ai dula ka uma wali lu kaimra hari sabtu hari sabtu nami wara ne'e mu lampa lampa wali lao ari mbojo ne'e lao weli baju bou weki mu tolu walin nami tolu mu tirwara dou di tamba kai wekim ede pa dima lampa sama Lao ari mbojo lao tio baju eda kai bajum gaga bajum sama pahu tolun do'o weli ba nami tolu mangga sando'om baju waur sama pahu kanim nami ru'u <noise> sampela kai nami aka kalaki wali kai nais dula kai nami ka uma karna nami ne'e ra lao sampela kai nais kai baju bou dula istrahat kai maru sanawa maru sanawa tu't kai wali kai <hesitation> ai nain hari minggu nami lampa lampa hari minggu cua kani wali baju bou lao tio dou siwe kambali aka kalaki labo ama hami lampa lampa ka aka kalaki lao tio dou siwe tiwara dou siwen ndadi mpa'a ka moti aja lampa lampa ka amahami lao mbali ngaha baso eda dou siwe ma doho tolu na nami wekimu tolun hako kai dou siwe mangga sabua ba weki na tolu na nami pun dou na tolun hako siwe mangga sabua cua tariman mpra ndadi kain nami sama sam campo ne'e angi mena ra